اذا خيروني يكون عندي قوة بدنية خارقة او اني اقدر اتحكم في الطقس، اكيد هختار ان يكون عندي قوة بدنية خارقة، لان ذا الشي هو اللي حيعود على صحتي وعلي يعني بالنفع وزي كذا، <hesitation> لانه الطقس احس انه عمره محلول مثلا في الصيف نحن نشغل المكيف، كل مكان دحين صار مكيف ومهيأ، ما اخرج في الشمس مرة، <hesitation> في الشتا انا كمان ممكن اشغل الدفاية، البس مرة ثقيل زي كذا، فما يأثر علي مرة الطقس صراحة.